<noise> lëꞌ guꞌn nak ic̲h̲ë gixye xki nonga berben nak yoꞌpxen xki diꞌltsa chu sdzak gilnë c̲h̲a gunu, diꞌltsa xkuꞌn sdzak lëꞌ yoꞌye lëꞌ xkë gik diꞌltsa xkuꞌn sdzak, kaska gunu nak rmed c̲h̲uꞌnnma, yu ga rmed nap xneꞌ minn xbibo gikma guꞌn nak gixye xki, par naꞌ gunu c̲h̲anu yu or nap lëꞌ gikná xkë yoꞌpye o chu minn xnabdiꞌdzga bos lëꞌma xdeꞌdga rmed xka gia minn gixye xka, minn nap xkë yoꞌpye c̲h̲ixoꞌb nlëꞌ gik, bos lëꞌ gunu goꞌpche, bos or lëꞌ mëꞌd lëꞌ xki xkuꞌn sdzak bos nap yu or xkë gix xkë ldoꞌ mëꞌd o gik mëꞌd xbix gix o sino lëꞌ mëꞌd siaꞌga <hesitation> sdzuꞌwga xirmed mëꞌd xki c̲h̲a mëꞌd, guꞌn nak jarabe c̲h̲a mëꞌd, bose ntre gunu c̲h̲uꞌnn rmed o nak gixye gunu mas wen gixye c̲h̲ak mëꞌd rmed xki xkë chemis xkë ldoꞌ mëꞌd, diꞌlta lëꞌ mëꞌd sdzak o nap xlibga nis nis yag xki c̲h̲ots gix nter mëꞌd.